Ña tano kua na kucho tá davaxichi nri koa chian kuchona ho o on. du koo, koo ña ho o on. ña ña ñavichi de loza ñajan nguan kuchongana vichí chí koo ña xana ta va kuchónganaña kuagana koakuchongana koo koo xana ñanixaduxa nixa koa barrojan ta va kuchónganaña mini ña xa mini koo, ña loza kuchón ná, xhín hu u un. olla kada kenejan olla con exprees, a arrozera niñajan niga kuchon'na vichi hí ko kuagana kuchon casuela ta ni xa kuchon'na xaná.